E woodi sifaaji laɓi sayaaji ceertuɗi, kuɗe maaji e kalaamaji mum en, e peewnugol mum en, ngoɗɗe e golle ngoɗɗe boo e nder ghess. mi amfirta e laɓi sayaaji.